अगर मैं हवाईजहाज़ मॅ पायलट हूँ और तूफ़ान मॅ उड़ाण भर रया हूँ, त मैं यात्रियूं स’ शांत स्वार मॅ कहुंदु: "आप सब चिंता ना करण। यो तूफ़ान हाल ही मॅ अई ग्यो छ, पर हम पूरी तरह स’ सुरक्षित हां और हवाईजहाज़ मौसम का सामना करण वास्ता तैयार ह। हम सब सुरक्खित उड़ रया च, और कुछ देर मॅ हम तूफ़ान स’ बार निकल जालां। आपणा सीटबेल्ट बाँध ल्युं और आराम स’ बैठी रा। मैं आपकू हाल लगातार बतैंदु। आप सबकू कुशलता स’ मंज़िल तक पहुँचौण हमुन।